طبعا <hesitation> الوجبات اللي هي بسيطة <hesitation> في سندوتشات وأنا أحبها مرة، يعني ممكن أعمل سندوتشات <hesitation> بيظ أو أجبان وأدخلها الفرن لين تذوب الأجبان، وأعمل عليها خظار اللي أنا أحبها زي الفلفل، زي الخيار، كمان أحط عليها زعتر وأحمص ال- الخبز وأكلها، أستمتع فيها مرة.